Ra cepill par lai buny este par ni za nani par chadi zy laiú par gidie ra comid ni nú xanlagiyu ra te chi gyan te chi queity gian, te chi queity gindia ra boca xtenu chi, numa nigazy rxiu ni the chi queity gacni xini lani picar rniraba yu caries ni chi par ni rxiu ra cepill rnia za ka.